ذات مرة عثر على مفتاح يجدر يفتح أي باب، صاحب المفتاح كان شخص فضولي فقرر يجربه على كل الأبواب الموجودة في المدينة، لما فتحوا الباب إكتشف غرفة مليانة كنوز، بعدين جربه على مكتبة جديمة فدخل عالم للكتب والأساطير، ومع كل باب يفتحه كان يعيش مغامرات جديدة ومختلفة، في النهاية أدرك إن المفتاح مو بس يفتح أبواب بل يفتح عوامل جديدة ويحقق أحلامها.